<hesitation> Nikirugiiirira nikirugiirira eshaho yaawe, nikirugiirira eshaho yaawe hariho obu orikushanga omukweezi nobaasa kuguramu emere emirundi ebiri ninga eshatu nkoku okuba kurugiirira nkanye oku ndi student ninsitookiinga because habwokuba nka nyowe oku ndi omwojo, tikugira ngu nimba ninteeka buri izooba buri izooba buri izooba buri izooba, mbwenu oshanga nti omukwezi nimbaasa kugura emere emirundi nkebiri ninga eshatu kandi nanoku nane sente ezi nkukozesa nikirugiirira ebi wagura habwokuba nobaasa kushanga nakozesa may be nakozesa emitwaaro nka- nka- nka abiri, emitwaaro nka ikumi netaano kurugiirira ebi nagura.